सामान पर दोड़ों जो मिलन साप कोरने रहता रही कोछ है। काई दोड़ों तो सोहे पानी नाकें ते दुहिन थेन नीथे पिर कोपड़ों। मार देन कोपड़ों नी मारें ते हावा मार देन हावा नी मारें ते पिर। जाड़ों मार देन कौसो भी सामान होई ते रहे साप ते अपना कोचरो। साप कर सकें कोचरो <hesitation> साप करना बरतन। सामान काई भी <hesitation> बरत ते कपड़ा ते जट करना। आसान रहे क्याकि सामान का जब तो तोड़ा होने पड़े ने वान पड़ा। रहा था तीनी जब इस तान पर आपने मुत्ति नांग साप कर सका।